Ron zakaꞌa xuguiꞌin <noise> rayildin raybichiuꞌush, chisiꞌiniꞌe yinꞌ charoꞌsiniꞌe yin' chikaꞌyaxkwexabachiwotan wotaꞌnokiroꞌr wotaꞌn kon yiyinꞌ, wonotir zaran licuador pareꞌe chiꞌzaꞌal chalol manaꞌa banaꞌa preparadeꞌ, ba gokzakꞌeꞌn chitidizaldayi este ziꞌich, chichielel trushichoo chiꞌe llit chiꞌe lon chitalbanon to limeneꞌ limechelon.